Ia, fahaizako albômy, taloha bôka izy ten̈a ny nalaza. Atao zen̈y izy io mba koa fa manasa sary in̈y zen̈y an̈ao abôka taratasy avô zen̈y atsofitra an̈atin'ny albôm ao beka tsy tsy mipariaka avô mba sovenira koa zen̈y.